Omochere one, nanyoikire nyomba iga iga nkorosinde. Egento egetang'ani gotang'ana gokora na okoyobeka amache ime. Amache amatang'ani iga nkoyoochokanania nyosibi kabisa, nyosibie, amache aria nyasiare, ande nsibie ase gocha aria nanyiumorera naende nyoimore gocha ase seeee esaani eyende, naende nyesibie, naende nsiare amache aria amachafu. Ekero nachaaa siarire amache aywo bono ngosibinde eria gatato, mochere one orabire, omochere one bono ngonyobekande egasi igoro, egasi yane niga gonyelimit pi, nyekei omorero, eirane nse ntereke omochere one igoro, mbeke amache, ekero nabekire amache omochere oyo ntagete bono nyoimorere amabuta, mbeke amabuta, ekere nabekire amabuta, ndete na echumbi, omonyo mbeke ekere nabekire omonyo, nyoumore igoro, nkoroge na egechiko round nkokorogande round, igwanane ikoigwanana, bono omochere oyo nkonyokunekande. Gekogera omooochere goookoira oko ogosensi bwango aseee ase echumbi nabo ogosinya, onye gotaete korosia omo- o aidha obe omo omokafu, oyokorierwa enyama, enyama eye nero igo okoyerosia kando, oyerosie et oyerosie egere erosie omosori, omosori na noro nabo okorierwa omochere oyo ekere ore omokafu, nabo oko okoimoreraaaa omo omochere oywo bono, em esubu eria ya enyama, nere egocha koooo koba, esubu ya omochere, taria amache ng'a naro akobaaaa ese ase omochere. Omochere oro iga okoba omokamoku, alafu eke kende otagete koriera bono ege bono na kere nakigekorosia omosori egere gokobeka egere kegokonye, asoo obwansu, okobeka ebinto bionsi, obibirendegere oi kera egento tori kobeka kende geetanie ekende kerase koba geetanie egere ogosinye. Naende muna bono ekere okoroseria abageni igo okooorora ng'a na okorabe omonge, naaro ogopima, ege egeasi keria, kie egento eke gekorierwu omochere oyo ndi mbichi gokorema egere, abande barie omwomo, naaaye na abande bari ba oyonde o bwate bono ogochi koretaa ao- aa abanto barase korora ng'aki bono naye noone okorosia oko tomanyeti. Igooo, nabo etakeire ekera egento okogenda na egepimo egere endagera yago ebe egwansa naende ekong'usa. Oywo noro omochere naende eyi nere enchera inche omonyene nkonyara koooo koiyeka omochere oyi naende nanyara kogokera omochere oiywo.